जब हम एक स्टोपे के बारे में सोचत हैं। तौ हमारे मन में एक ऐसो उपकरण आत हैं। जो हर रसोई के केन्द्र होत हैं। जौ साधन दिखन वालो साधारण होत हैं। लेकिन जौ हमारे खाने को अच्छे से पकाय देत हैं। स्टोपे आम तऊर पे गैस बिजली या इंडक्शन से चलत हैं। और एके ऊपर नीचे दोनों तरफ बर्तन रख के खाना पकइबे की प्रक्रिया सुरु होत हैं। स्टोपे खाना को अच्छे से उबाल देत हैं। इमें ही मोमोस बनाय जात हैं। जो उपकरण ना केवल भोजन पकइबे को साधन हैं। बल्कि यो परिवार को एक साथ करिबे में एक माध्यम बन सकत हैं। काहे के मारे एके जरिया रोजमर्रा के खाना में स्वाद और प्रेम दोनों को समावेश होत हैं।